ٹُٹے ہوئے دروازے دا تالا ٹھیک کرنا کُجھ حد تک سوکھا ہو سکدا ہے۔ پر ایہ تالے دے کُجھ مسئلے ریپیربل ہُندے ہن۔ اِتھے کُجھ بُنیادی قدم دِتے گئے ہن۔ جو کہ اک ٹُٹے تالے نوں ٹھیک کرن وچ وی مددگار سکدی ہے۔ مسئلہ دی پہچان کرو۔ سب توں پہلاں ایہ جاننا ضروری ہے کہ تالے وچ مسئلہ کی ہے۔ کُجھ گھس گیا ہے، لاک سلنڈر کم نہیں کر رہا؟ یا پورا تالا جیم ہو گیا ہے۔ کنجی جا چابی پھنس رہی ہے؟ کُنجیاں نوں ہولے ہولے کُجھ پاؤ، لبریکیٹ سپرے کرو تاں کہ زنگ اتے رگڑ ختم ہو جائے۔ <hesitation> کُجھ <hesitation> جے کُجھ ٹُٹ گئی ہے تَد خاص پنسر دی مدد نال ٹُوٹی چابی نوں کڈو۔ جے سلنڈر مسئلہ ہے، تالے دے سکرو نوں کھولو۔ اتے سلنڈر نوں باہر نال کڈ دو۔ تے ایہ نال سلنڈر نوں صاف کرو۔ اتے واشرز نوں ہٹاؤ۔